धन्यवाद में जभी भी के ता तौफ़ा दयोंण वोलू त में सबसे पैली वे इंसाने गी पसंद और वेगी जू ज़रूरत छीन ऊँ त समझ दु ची वेगा बाद ही में गिफ्ट लयन्दु अगर तुमु त भी के ख़ास मौक़ा ले तौफ़ा दयोंण और सलाह चेणी त में ख़ुशी ख़ुशी तुम्हा मदद कलू।